ආදරය තුළ ඇත්තටම අපිට කැප කිරීම් <hesitation> කරන්න වෙනවා. මොකද අපි <hesitation> ඕනම ආදරණීය බැඳීමක් ගත්තොත් අපි <hesitation> මිනිස්සුනේ <hesitation> ඒ බැඳීමට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ විවිධාකාර හැසිරීම් <hesitation> විවිධාකාර ආශාවන් <hesitation> විවිධාකාර ගතිගුණ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට <hesitation> ඒ එකිනෙකා එක්ක පෑහිලා ඉන්න නම් <hesitation> ඒ කියන්නේ හොඳ <hesitation> සම්බන්ධතාවයක් පවත්ව ගෙන යන්න නම් <hesitation> සමහර වෙලාවට <hesitation> සමහර දේවල් අපිට කැප කරන්න වෙනවා. ඒක මං හිතනවා <hesitation> ඒක අපි <hesitation> නිකන් අකමැත්තෙන් කරන <hesitation> දෙයක් වෙන්ට අවශ්‍ය නැහැ. අපි <hesitation> ඒ <hesitation> බැඳීම හොඳින් පවත්වා ගන්න <hesitation> අපිට සාකච්ඡා කරලා සමහර දේවල් <hesitation> කැප කිරීම් <hesitation> ඒ <hesitation> වල <hesitation> මොනාද කියන්නේ <hesitation> කැප කිරීම් වල ලොකු <hesitation> ලොකුවට ඒ දේවල් කරන් නැතුව <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> තමන් අක <hesitation> මැතිම දෙයක් <hesitation> එහෙම <hesitation> කරන්න වෙන්නෙ නැතුව <hesitation> තමන්ට අනිත් කෙනා <hesitation> එක්ක යහපත් බැඳීමක් පවත්ව ගන්ඩ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් <hesitation> කැප කිරීම් කරන්න පුළුවන්. ඒත් <hesitation> තමන් හිතමුකෝ <hesitation> ඒක <hesitation> ආදර සම්බන්ධතාවක් <hesitation> විවාහයකට එහෙම <hesitation> යනව නම් <hesitation> තමන්ට හිතෙනවා නම් <hesitation> මට ඒ තරම් කැප කිරීම් කරන්න බෑ <hesitation> මම ඒ වගේ <hesitation> සමහර කැප කිරීම් වලට කැමති නැහැ කියල <hesitation> ඔබට <hesitation> ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන් <hesitation> ඔබ ඒ වගේ බැඳීමකට යනවද නැද්ද කියන එක.